ديما نحبش نكون يعني يكون عندي اشقاء -أكث- أحسن باش نكون طفلة واحدة؛ لأنه ما نحبش الوحدة، نحب يكون عندي أخوات <hesitation> حتى عشرين شقيق يعني أخت، ولا أخو يعني يكونوا أكثر يعني هم أقرب يعني أقرب حتى من الغرباء، يعني باش تكون حاجة يعني ممتعة على اللخر، و <hesitation> ونلقى سند في الحياة أفظل من نعيش وحدي، بطبيعة الحال.